Ko hewi e sukaɓe maden alwasije hannde, yiɗa rimanego ɗun ɗon funa ɗun woɗa ko waccinna a acca debbo muɗum rima sukaɓe faa hewa. Himbe hulata woni ɗume jogorto ɗa ɓe, ɗume jonnortaɓe. Ire nde to kulle neɗɗo e anditai wana bawɗen moɗum bane. Unɗon un bawɗe jomirawo neɗɗo ko nyamata, e koyarta e koltal muɗun e jawdu moɗum e arzika muɗum fu o dane jomirawoo. ko wattino acca rima fa hewa no wawiri fu.